Emm ɓarkama goɗɗo am a ɓangin ehhh hhh hhh to ai ɗikka nɗe a ɓangi ai ko jotta ka alari a wurti laayi ɓauro en mmmm seto a wurti a tefini horema nyamɗu ko a nyama jotta ka ɓe wanne nyamɗu ha kula ma ɗaɓan anɗo ko na nonnon